Le aiʼsh leyi fi bikan male ya masayib al-bijan minaddabiʼa ke shaba ri walla kan shaba madara tihallikan nadum walla alme biji minal bahar walla aʼish leyi fi bikan ma layya al masayib al bijan minan nas shabannas al bi kattulun nas walla ke da akher aʼish leyi fi bikan ma le ya nas bisawwil jaramil al bikattulu behan nas finsha da ka biji min Allah.